Weeee yee ne leƙa ne leƙai wee, wee maƙa kan weẹ ye foora palau kɛ ta ɓellin alau maa ka jene in maƙa fodɗaan ƙira kɛn roona ken gassho fuula kɛn toon kan sho ƙuƙƙu ta tei wee maa ka jene ƙe ta foran ƙira ta waraa yuuru shuru fokro maa weena doo in sheeru maa wanna ma ka we kɛ weeyan ti minai kaama alau dwakuno ta waraa yuuru kiworo in shitto wa shaaro po shaklo te yaddee ma wee ye maƙa weya a shiru minam to wee tere noɗɗom a ɓangum te we ne leƙa kan wee, wee kuma ne leƙa tei ti ƙuman fiyani pep yeƙa dinnyi fiyani domin mana diyo kan dinnyi, dinnyi maa dawa perani maa peraa ti wa shegeju to wee kuma yeƙa shaugi ƙu kuma te wee lek’a ta ƙuman ƙiyani ti ƙunaƙo ƙuma dang maa ta pattani in pattoƙo koo shiɓo vare koo abin nan yen pomun maa pattaa ƙe ta pammo ɗeri dang maa shin palau in pattaƙo shiɓoi dang fuwat shee tat shee palau ma ka tuuro kɛnni ma wanna kɛn yiu shenan ɗok kɛn pilin ken wejo men palau kwenye we ta wara yooro ka toom. Wee te wee ne leƙa po shaanoi ne leƙai wee ti reeno pep ti pattina pep pep ta shinii kuma ti tuuro kenni koo ta war podang mina kennimaa maa ya mo gassho vare we yiu vare in warin warin po dang mina kennimaa in warin wa shuwon po paaro koo ta warani tong dai maƙa wanna ye ta yiwani ɗyoo ya mo teƙa ya mo yiu wee kɛ yuwa ɗiyoo dole gee ka mina kan wono ke ta yiu wee kɛn shaana kaa appirin ku la pomun ɗo we wee wejaa ya yum a ta lewani yaƙo yiwi dunnim ka paaro diyoom yaƙo yiwi wee kɛ ta yiwani la vare kan yen yomun kɛn warin wee yeƙa sauki ƙu yeƙa dunnyi, dinnyi shilib dinnyi dong maa pereju maa wejaƙo minai. Maa yiƙƙa ya mereju sai pirennee meneu wannan sheraan maa perereman peraro ti ta ƙuraƙo maa ƙogoju yuwai ƙoju peerat ta ƙuraƙo kuma kɛ ta waraa weeru bikliim maa wa ƙeraroi ti ƙiro an tanga, an tangan pal miyen tere amma wee ta shani ka damuk te ta yuuru kiworo maa geena koɗɗiro yee yuwa ye shiwo mina ta yuuru yee maa yiyaa mamolondo ma ligino shinno dooju ta yiu koru shende wa wejuru me ti laɗɗi shere kooruju amitto har we war ta gumero te wee ne penaa kan ti shi wee, wee penaa mina po kuuro yeƙa dinnyi penan mina wee yeƙa tanga penan mina to sai dai te we ne penaa ye ti yuuno yene leƙa wee.